Ae laha ohatry ka hoe ankonanizay zany da: "Akory aby asika atoa! Iaho zany gne minday an'ity avion ty, ka matahotry aby anareo fa fombany io, mandalo toeragny misy rivodrivotry kely asika mipetraha sara anareo da apetay sara gne ceinture, ka misy mandehandeha eky, midoboa sara aby eky anareo, da selasela avao io, selasela avao io da mandalo, ka ka misy mataotry anareo fa da iaho e minday anareo etoa.